Kôfa misy ôhatra hoe maratra hely na hoe maratra be mintsy i vovoko charbon tegna <hesitation> tegna hoe malaky mahasitrana azy sady magnadotso fanaintainana amle bay amle maratra de i charbon vovoko charbon igny ambelambela aminazy ake amle bay ake araradraraka aminazy ake, de na fonôsiny izy na tsy fonôsiny mety aby antegna antegna fô mahay leran'ny hoe ah efa adosiko izy zany efa hisasako de sasagna izy afaka sasana madio tsara, de kô mbola tiantegna apetaka mbola atao ndraiky.